Hioko'i roheoarei ii'aa iireoreori, a bisioea roo'ore hori'ita roo'ore animolo ita uta'aha boorii oru bai boorii boatoi boorii Rapoisi. Haia roo'ore oitaa'ita kaisii iiraa ii animorori roira utaha'a roo'ore pirubago. Pirubago hioko'i roira hiokoi ta bisio kekeabaa bisio uka ata'w kari animolo kari iiraa baari Rapoisi. Ha ee, uka ata'e kari ha oita'i kai- kai eriboro iiraa. Oru roira bisiaaba hori'ita hioko'i arimoro boorii iokai Rapoisi. Roo'ore pirubago haa bisioea bisio roo'ore bo bapi bara'opi uaroeaa, <hesitation> iiroo bo ahe'a pirubago. Ha bo ahe'a bisioi ta kaiiboroo ha uka bai kasibaa sa ro si'ihuu ori iiraa ta baiia baarii ha ori iiraa ko'i iiroo pirubago ta bisioea bisio hori kari animolo kari. Hioko'i oiraarei oo'ore bo teera'a haia bo kepa'uaarei a iisioi kasibaa bisio. bisio. Oru roira ko'e oru roo iiroo ta iisio kekeabaa bisio uka ata'e kari. Hori'ita roo'ore animilo bai iokai boorii Rapoisi.